Saq olõt mul iks nii hää sõbõr. Ma ei tiiäq, kuis ma ilma sinolda saanuq. Sa tõtõstõ tukõt minno murrõh ja avitat ja mul tõtõstõ lätt tujo hääs sino man. Sa olõt nigu päiv, kiä minno lämmistäs ja mullõ valgust and.